لو رجعت خمسين سنة إلى الورا فبكون عند أهلي إلي حاليا مو موجودين، جدي وجدتي من طرف الوالدة ومن طرف أبوي وبقعد معاهم، اي واحد متوفي ما جفته، أي واحد كان موجود أتعرف عليهم وأقضي معاهم وقت زين. واللي فعلا ابغى اعرفه هو تاريخ وأسماء أجدادي علشان أوصل لمعلومات أكثر عن أصولي وجذور عائلتي وممكن أرسمهم بعد أو أصورهم.